ஒரு தாவணியை பின்னுவது ஒரு பலனளிக்கும் தொடக்க திட்டமாகும். நீங்கள் தொடங்குவதற்கு எளிமைப்படுத்தப்பட்ட வழிகாட்டி இங்கே. உங்கள் பொருட்களை சேகரிக்கவும். நூல் உங்களுக்கு பிடித்த நிறத்தில் மென்மையான, மோசமான எடை நூலைத் தேர்வுசெய்க. பின்னல் ஊசிகள் உங்கள் நூலுக்கு பொருத்தமான அளவில் ஒரு ஜோடி நேரான ஊசிகள் (பொதுவாக நூல் லேபிளில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. கத்தரிக்கோல்.